बिलारिन में अमतौर पे बार झड़ने के समस्या, खुजली के समस्या और उल्टी के समस्या भी बिलारिन में देखल जाला।